To tarbiya udzinha avla mihaha anhuɗa ghga, tarbiya avla dzilhabew, tarbiya udizinho avla mihaha, namawa mihaha amawa kaɗa tudzinamawa ɗughana, udzinamau yazamana udzinha ndg tarbiya, nda ladabi ndabiyaya udzinha. Udzinha jeb, jeb kagh kanama jeb udzang na nagu but ka dzanata, sunabna melhe tkminu, haɗagwinu, sunabna udz melhe an thurpinu, nagu dzat, thambarakagh nagu jebu jebin, nagu dzanata tuthambarak nagu jebu jebin. To dzana dzuvaha nagu jebu jebin. Sumabna a dadana aa maɗana nanana aa melaɗiya snabu. To rashin tarbiya a udzinha ya kuma avla mihaha an huɗa ghga. Namun mihaha kamogmun tarbiya mudzina mawa kugha an huɗa ghga. Ka ts fahaftamun judzinha, udzinha a ama wa chuhura an kene, a agha agha nzuka agha agha nzuka luwa, ndzuka duniya kwaranka tudzinagha. To manye mellia juk jujak vukagha nan nughaka tewa give, anaga yaghwe, ganagaka yaghine haha inavuline klanafka, bugundas da jebuch angane klanafka, fa klanaft klaf kla ina munda supa avline klafka, inudzuvine kliche klafka ko didaghiya ko unzuka me melaghiya ko maghuya ko va daghche klafka tina andzuvine to. Glaf vaya yayin muhga. Yayin kanana glafvaya. Yayinkana glaf vayayin mahga. Nughanta bayin und nda supa magha meche lavayingu àà sai klafin supana langanayin dan ghuɗa ghga. Ana ana anaza dadamun ana maga dadamun albarka, ana maga dadamun albarka kag melha, ha dadɗuk dat hoɗuwo, na dzagha da takunda kaghunda tamakaf tana melhana klanaf tina, tamakanaf tina supina maghangin klan klaga muka, fanaka da mahgana, to albarkana da dzagha dan ghva maka, da gulukka nda albarka. To avla udz avla mam mahga tarbiya, tarbiya a nana tarbiya nana ama maga mudzinamawa muhaha an huɗa ghga, dzilhana avla udzinhab tarbiyau, dzilhe jeb hange sanga han ɗafa, nache haki ama tarbiya avla mihaha. Ko haha tarbiya avla dzilha, kadabuwa namuwe mihaha nda tarbiya kada kada domin me namuwe nda udzinha mghga namunye indudzinha anfite, namunye indu dzinha ndarviɗe, namunye ndudzinha tagha suɗoko, namawaya to namawe nda tarbiya tarbiya gula gula avla mawa mihah. Tarbiya gula gula avla mawa mihah, avla dzilha bew nahiɗika tarbiya dzilha, avla dzilha tarbiya dzilha dadu hakiya tarbiya na na inɗika avla dzilha, namawa mihahe gwangwan nda tarbiya udzinha tzuva mawa. To ama maga tarbiya, saboda itdzina mava dzavahan ta albarka, kɗahan nda duniya jamma, ha tangarɗa an an mɓaɗa tangu neche namun mihahna, amawa maga tarbiya sosai mudzinamawa. Ɗzava mawa albarka uzdinha, uzdinha dzavahan tal barka fana mawa albarka mudzinha gulenye, ba maga maga udzang tinana, a klughvagh mak ndutak nduzan ɗughunbu, ɗughum nana feke fekewa ɗughumbuwa, nana na albarka udzange kalka jebe, ana maga dadamun albarka kak nduzang, to dagush albarka tuzang sosai dagush albarka tuzang sosai dagush albarka tuzang ko thuma da wa tuɓaliya ana maga albarka tu dzan'ngun da gabadaya tuɓala, ma ma ko uzdinhaha ghe memkwa ina ɗughamu kanuna a klughiva uzdanga manye kaka, dughanbu a'a uzanga udzina mawna ama maga albarka tahange atavla dadamun albarka dadamunye ata ngusa albarka tudzin udzina huva gabadaya kaga maw mog adua gabadaya. Bawai damog mawa udz albarka ndudzina mawa kaɗai, udzinamun nda ndamun kaɗai huɗa ghgaba a'a ndaghna udzinaha luɓala, ko moghan ina kol dughana, awan thatina uzdinha dughanbuwo, ko uzdinhe tul ma kana ei luptaka ihavata ka tudzinhana tulmahem, thadaka kagh melha, thadaka, manya, en wane da wane ne gushawata a'a lumaya agha ina magai a'a ata maga sasantan toba tahan tan ataghiya. Gyitagataka, vataka nguɗfe, afakagh hakuri afakah nduɗfe kak ndaya, afakah nguɗfe akak ndaya. To gyigataka aghaka sasantan toba tange, nagu maga han yafiya, antoba tang. To lab naya lab naya, gyagigaka gyagigaka tal ma. Ama vitanda udzinhe tal ma. Thavataka agha alhaki maghan maka, nanama ndzuka duniyaya, nana ma ndzuka duniyaya. Ba karamin ndzukba kar ndzuka duniyaya. Maga maga tanana ba karami albarka dadzovka avla dadamun ba kaɗa uzdinhana kaɗa sa dadzovhan, kada sa dadzovhan chiwo, gyigata gyiga kana na hanana da varavu. Neche ndzuka duniya udzina mawa. Namawa mihaha amawa maga tarbiya mudzina mawa, dzava udzinamawa albarka duniya, dzavahan albarka avla ko mbet unda, avla ko mbete undo ei udzanga manya kai manya allah yimaka albarka kagundnana, ana maga dadamun albarka kagun kagun kanana, dzagha dan ghvmaka hadaɗuɗuk tuhoɗu hajef datul waw na dzagha dan ghvmaka nd imma dzagha albarka dzagha dan ghvmaka, damagana albarka ndzuka an duniya, konuwe maga ka hiɗikana, dzavazaka albarka avla mehaha kanana, kone magaka hiɗika kana na magam albarke dzovkamdiya, magaka tana hiɗikama albarke dzovkamdiya, kone dzow kakana kona na na ina hiɗika faka kana albarkaya, ko an karutuwagh kana da dzovka albarka domin me, fanafa ala gula gula, gulagha albarka, tufana, tufa hang ngufe tufa manya ɗa anamagat albarke to ɗughana.